шапан киіп шешінген жігіт елді шулатты
шапанды жаңағыдай вообще батырларды вообще қазақ дәстүрлерді неге осындай ғана уақытта еске ала алады
оның шырын нарчаевамен қандай байланысы бар
атты есектің жанына байласаң дейді атқа есектің жаман қылықтары ұрады дейді
заңгерлер айсұлтанның үстінен арыз дайындап сотқа
басқа да достарың араласып жүрген жігіттер көрді ғой енді
өзің салдың ба өзің өзің үшін жасадың ба деді сондай сұрақ ғана болды ия өзім салдым болды
ыыы татуировка татуировка флеш моментально уақытша нәрсе жусаң кетіп қалатын иә ммм
денеңде басқа татуировка сурет жоқ қой
мхм жақсы бағдарлама барысында тағы да сұрақтар қоямын әзірге рахмет
ыбырайым аға осындай нәрселерге келген кезде
қазақтың қанында бар қайсарлық болсын біздің салт дәстүріміз ыыы атадан балаға мұра ретінде беріліп келе жатқан құндылықтарға келгенде қарап отыратын адам емессіз
сол себепті бірінші ойыңызды білейік
енді мынау тарихқа көз жүгіртіп қарайтын болсақ он төртінші ғасырдың аяғы мен он бесінші ғасырдың басында асан қайғы өмір сүрді ғой
асан ол сәбитұлы ғой негізі
бірақ неге қайғы деді
өйткені осы біздің болашағымызды толғап өлең жазғаннан кейін оған қайғыра бергеннен кейін асан кайғы деп ат қойды
соны асан қайғыны өлеңдері осы болашақты көп жазғаннан кейін қайғырып жазғаннан кейін осы біздің жастарды ойлап жазды да ол сол кезде былай айтады
қазіргі заман кең заман кең заманнан кейін еркін заман келеді